<hesitation> gresi senldin tioguiꞌ bueno jitedi, <hesitation> es mas servis chzin yaa chetionlgonyaa este yonozan rogueno cherganzeꞌ <hesitation> wsiyabieneꞌn gwishanaꞌ, noybuisaꞌ nogatioꞌchi gunoni gusoꞌ nistonaꞌnirgaani, seraknə <hesitation> por que. <hesitation>